ऐलका जमानामा वा समय परिस्थितिमा पूर्ण रुप मा इमान्दार हुन् सम्भव नाइँ थिन, जु मान्सु पुरा इमान्दार हुन्छ, उ सधै पछाडी पडुञ्छ, तबैकी लेखा ठाउँ अन्सारको, तै का समाज अन्सारको, मान्सुन्को भेषभुसा अन्सारको आफ्नो बानि बेहोरा लै परिबर्तन गरि सक्दु पडुञ्छ, तसाइ अर्थमा हेद्द्यौ भुण्यापाछा इमान्दार बन्नु सबै ठौर निको नाइँ लै होइ सक्दो।